Pus ama este akni na lhawakutun para min taxpat <hesitation> na pulana na- na tsama na xpupuj min pin <hesitation> cho min paklhch cho este axni kaxpupukgoy na mujuy kmin puxpatan, na kalaxpatakgoy tsama este min pakglhch cho- cho min pin, y na makapiniy para cebolla chimpara ja tawakutun cebolla pus para axux chiwani, tina na maskgokgey este pus tlak lilakgatit tawilayacha min pin stsutsokg wan <hesitation> chipara mani pin na laxpataya pus na xpupuparaya min pin, nana stina na makapiniy matsat, nanutsa na makapiniy axux este chino para lhau tawakutun wi xa tsakgnapin chiwani wakutun este chimparaeste skunni na lhaway pus na- na- na- nachuchuy tsamalhi chono min pakglhch chu tse na chuchuy chimpara tununk lhawanikuyun kawau xli takgalhwanan, <hesitation> tse na kali tsiliya para e aceite chomi axux wakgtse tatakgami tsama mixki xlekgam y axni lhawaymi salsa i ansta na kgam takgalwanan para nak puxpatun ntlaway.